Filter kaisa twui saaf khamani jontro. O filter twui ni moila haa haaching tei yong sak kuksa no khibiwui twui no saaf khai o. Filter khaijak twui chini sakni bagwui belai kaham. Filter ni kwbangma jaat tongo jemon physical filtraion activated carbo tei micro filtraion. Physical filtration bai khe kotor kotor manwui rok no twui ni khibijago. Activated carbon bai khe twui bahai tei hamya chamical rok no twui ni khibijago. Microfiltraion bai khe chikon mikon yongsa kuksa jemon bacteria parasite rok no twui ni khibijago. Paithogo chwng sai mano je filter khaijak twui belai saaf nwngthok tei kothok.